<noise> par sëꞌb tib klab yag nak, guꞌn c̲h̲ak sdzob kla diꞌt xlaꞌnma izoꞌbma klab, ga dzekna lëꞌma c̲h̲uslo xdeꞌdgolb gik klab c̲h̲uꞌnnstsiꞌnma tib martiy <noise> xgitsma martiy gik klab ndal bueld ata xieloga dzekna lëꞌ klab nupga nupga sia sdzëꞌb yag. Guꞌn c̲h̲ak nak x̱iꞌk xkuꞌn siama xdeꞌdgolbma gik klab kon martiy lëꞌ klab nupga nupga sia xchal yag lo nluts gik klab xkakga nupga nupga sia xge yag, lëꞌ diꞌt sdzëꞌb klab c̲h̲uslo c̲h̲ak kia lo lëꞌ klab laboen sdzeꞌb yag, loxna gunu tika tselo sëꞌb klab diꞌltsa xlaꞌnma kwaꞌma klab dziꞌdzdoꞌla yu klab yag nika gakda kwaꞌma klab yag. Naꞌ xka nak degilxkab xka c̲h̲ak or lëꞌ klab sia sdzëꞌb ya kon tib martiy gana or kwama yag zob geꞌc̲h lëd yag.